<hesitation> <noise> o enang, rais uwa amanawa menamena babai. O meeke rais ule, rais uwa amanawa ule aukateuka, awatewa peekauka nimpoi o rais tang buuke, buuko uwa ako <noise> nimpoi moi, moi tee rais giris ako. Nimpoi, palaimbako. O buuke uwanis tee tang, tee sospenko buu ko ama rais tee sospenko tee lako ala, teka maake awai, make ako. Rais awagapta maake ela napo tee buu maake eai, eng tee waitoko wanabepe Eng teke isi isi uwai kata panna uko. Eng pe supu amo, moi, moi supu ako. Meng moo ikipeai, moo ikipela, moo membela taketai, te moo tee sospeenko, ko ela teketai napo tee kole eai, sospenko. Teke tai napo make eai. Tee rais makae alima napo tee buu make lalala, maloap nalo annai lenuwai nang, wanabeai. Tee rais pan, kata panna owai isu uma. Napo ninnang nimpoi palaimbako, sospenko ka palaimbakong te rais. Tee oilike, oilike palaimbako. Oili koama teka taiw rais tee sospenko napo kole ako. Eng teka welo akong oilinga, welo amma welo amma, buu ko ako, buu koama teketa make aliko, napo tewa makee aliko, makee alawainang, makelalala aitoko ole eainang. Teke isiuwa napo panna owai tee rais. Teng nimpoi tee rais lapawako, pakigo luunako nopa ama, mmeng sospenko uwa ela, uwa ama isi uko napo pakigo, wila gomago nopa amma mesko lako ako kobeleke. Kobeleke laka, lakoama, napo luna kole ako lelu. Eng teke isiukong